هحب إني أتكلم مع الحيوانات وممكن ده علشان أقدر إني أفهم مشاعرهم ، أقدر إني أحس بيهم ، أعرف ايه بخطر عبالهم وهما ازاي بيفكروا أو ازاي بيدبروا أمورهم أو ازاي بيحسوا حتى ، فأحب كتير اني اتكلم معاهم واتعرف على علم جديد